يعني كاين نوعين وحدين الي نقدر نامله حياتي كامل هوما الخضر واللحوم اللحوم من أجل البروتينات والخضر من أجل الألياف هاي ساهلة هاذي